الفن دي أكتر حاجة هتأثر في المجتمع، أومال ايه، لازمان ولابد يكون فيه قيمة يوصلها للمجتمع، وإلا هيبجى التأسير سلبي